<noise> Azonao hazava tsotsotra va ny atao hoe masiny fanasà finga? Ataovy tahakin'ny hoe mirehaky amy gn'olo tsy mbola nahisaky zay hatramizay mihitsy iha.